Karakara ty taratasy raho; <noise> mandeha am zoa mikaiky olo am tana io manididy ala io. <noise> Nao fa vita zay, le manao asako amizay raho miaraky am fitaova nangonoko aby regny. <noise>